Elefante reta ko jokua iti puku va jae ko trompa jeisupe retava jokua ko tata oiporu reta jouvaera i pipe oiti vaera jembiura ñana pipe okarureta jare pipe viko jaereta ipuere vaera ouye kia mbae supe pipe vi ko jaereta oñemuaña oyembojiri jokuara ko oiporu kuareta jokua